Men uchun ideal to'y bu, dengiz manzarasi bo'yidagi, yashil o'tloqda bo'lgan tabiat qo'nidagi to'y hisoblanadi. Bu yerda eng yaqin do'stlar, eng yaqin qarindoshlar bilan o'yin kulgu qilib, to'yni maroqli qilib o'tkazgan bo'lardim.